Nndo kilekana kabisa kila wakati nichao chaulika nyama yeshoosha, kwasababu ya maisha haatri gharama sana iyosha nyama iyosha nyama haatri ni elfu kumi na mbili.